إذا صديقك يحب يأكل صحي، نقوله جرب السلطات مع البروتينات. نجم تعمل دجاج مشوي مع خضار مشوية، أو سمك مشوي مع أرز بني. جرب الفواكه كوجبة خفيفة، وقلل من السكريات. بالأكل الصحي، حتحس بالطاقة وتحسن صحتك.